Kalu ana hatue me, anao manuwai nai i pake'e lawan, i a lawan, jadi kalu manuwai sa harus ni umo ni umure saharus sa sen itu, kalu sa sen itu sa tambo'i me sa malakau. Lalu kalu malakau iyo i asawa yao kolae yalawan to na uru, berarti sakae so siran saka <hesitation> i hani lawan ahun te? Lalu um saka lawan hakan re ne risa uti husalle, lawan ahun te hi riya amaluma hiri luma waloi. Jadi kalu malakur isa kalu i asawa, iyo iko lai pake tona usakai i sa'a yui tei usaha la lei na sakai <hesitation> i tarima ni tono hale. Jadi tono hale ana um manuwai isa harus akange i sa'a yo ite masa petua siwa, ahun te petua telu, la ehue petau telu here ye. Dulu tuluala ahon te sa'a si ite usa la lei, jadi kalu sa'a si itu usa la lei sa petua siwa. Petua siwa me sa, he nate upurus meriyo, he nate mite apalawa ite nue Apalawa ite nunitei hena, apalawa ite nu. Jadi lau petua siwa, kalu yale merena wasawa mere sam mahina sa'upi hetam, bukan na opiyei mahina tamlo'o. pepese anase yale lau pake <hesitation> ne lawansa iyo isin bukan na iyo tatain na ta. Sehingga usalle me utimina me sala ra na mahina si saute tameru. <hesitation> mesa ule karna meriyo. Jadi mahinasa, mahinasa opiyei he tam bukan opiyei mahina tam lalu i tulu tam le'e yana si asawa se me tei tulyom maena mo taam pei pe sena te bisa tau. Otue moi tela um petua siwam me sa o muturu hahano ite mane. <hesitation> apalawa tai si hatewe rawi tiyae tau an. O an me tei i hena, mi teihena apalawa i tenue, jadi seme mai ewe ewe ewe ewe ewe ewe lau wama petua siwa, <hesitation> setelah petua siwa me hu eru, mata ne'e i ohuwa mane opo huwoi, lo ite sa'a mau isale me i sa'a oite sa ma opohuhuin me sei isohute na ulu. <hesitation> saka i lau pusi anau alawan ta Nai yana seo pe'te se rua si i tube mari me, itu lama lama mate unao. <hesitation> Jadi itu luma lama mo te unato na uru me sa, saka papantuan ma'atowe isala lalatale lale na. Isa lala tale lale yo oite kapitane hualoi, kapitane solowei. Ruasi si, si ohua ma opoha a huhuyame opohuhui na, lau niyarahi pali, niyarahi ri, ruasi lau si ohuwe ehuwe oroi roi. Mata ne <hesitation> umtua ma'atoi i sale latala lisa tamyen yo, kunci men yo. Kunci me sanai tu lema lama usale men yo, i tulema lama nou same samolamo ma teu na. sa <hesitation> a tanei bisa i, i opi ama mahina si mei yana sama mahina, mo kalu o'ite me to na urusa ke tau ma uruo. Yo tiam a heta? <hesitation> malakau le se me le'e, yale malakau nam um soulahan hiya mo bisa i i olam ma yam tam bo. pakana i aloliyem lota pa'u, na omonno, reme mane saka isuru i aru ei niya ra, i yaru ehe ta yu'lie sai se? Se'e oi woti rua na ta pau ri lon ne, u solahan mena ke sea la yau yo. <hesitation> Sakai iyo lo, mo nai seiyolama koiwalam na soe bisa ta? Bisa taam lo pepesi sianasi sammosi'e. Lo sebab itu pakeyo ama sabarang isiniya le, jadi kalu nayanai sei isaka rua ahiya isaka amarua ahiya, <hesitation> saka papasi anase sake ilalaha umanipin sakae poro poro. I poro poro lo ama ailutin me loite imahiyao, remene yana sei su'u mamane harusi musuma nai mamala mamala, lo sebab ne iyome sare <hesitation> rere saire lahe, re i anase re sasane lai yo. Osakae ahiya, berarti saka salaruam meriyo, lo sebeb <hesitation> oliyesa ailutin na hiyate me re, mo i nanti lo <hesitation> yale nawam mo tuemeriyo. um pakakasi suwe'e. Na saka na remer lu saaru oite, saka makaptanei ruasi. Setelah itu loma alama usale mesa taam, amala waniya me sa, usa are nase lawanne molinamero, mesarusa aru tama usale, sedangkan ama lawan popotalamere, <hesitation> remesa saka kapitan ruasi si euyama malawisiya sepo potaleme sei i tei kaka kakaru sei itirahiyeru mo lama aiya sonaiya sei Loi eu i selaem <hesitation> ei selaem kapitan ruasi uselaem isasaka lawam popotala me, mo kalu lawan ahale'ete <hesitation> remesa kan rua, lawan lelene, lawan putile, putile me lo'o malakau, malakau masasawale, kolae ipake lelena tuna uru me saha, remesa ehanurenielu niu nin, kalu yalem pe me naupake elelene, berarti saka <hesitation> memem si si unare re saera mero <hesitation> repoporore marnate me. pemese se anase lawan lelene me. Mo kalu lawan putila ahale ete putila risa <hesitation> remesa ehuwe eputi mane nae i tere tere ta, taam se me. Jadi ni nate roiwana, ai lotin me teolonam sakae ahiya, o inate lo nenem sanang se, osa ke ahiya saka olah unan ola ola ola ola ola haunanikin tewanasi waisi unaro sasa ari re se taam. <hesitation> ohila ruam diri, lo sebab yalem pe mesa nasalemu o u masala sehingga o masae, mo kalu nau amal yao rua rua na alo a setara <hesitation> kepercayaan rua rua <hesitation> tetewa niyam i tamang asaliro, saoru Mo kalu nai se marai me ana se oyakin tamsa inaku, loro emisa saka sala ruam, leo saka sal ruam. Hal isai uyuwala yualana pale leu uwem tau? Hale isai ala nam taam tapi ruam o na susa ruam, jadi minati mananu lari irou wana'a, mananu lam anosia siana'uwom amemena, um amemena sia nauwao mamayam. Remesa lo'o adatiaya rehe, inati lo adati re sae, isakae roe lo'o, masike yalempe me onusu agama le mo kalu adati yo oyati na marati tamsae yalempemesa marai me yalempemesa ale aheyate. <hesitation> <hesitation> ne sebe jadi inate, adati reisesaka orang wa na, amane rei isae ere ereyare luma pusakare isa mena toro eroe. <hesitation> yale ana'u seina na hintelu airua na <hesitation> una sala lo amane re ire, ruam mau si uwe. Ruam mau si uwe sanawana lowemo an an halafin, om pake pake pakeyana. jadi adate re isae duniyai lau kiamat isa adate sei i lalauwe turus. bukan nai tehe tampuana, sebab i tama'a, ite huwaemale le ite huwaemales sa ama pusakakare riyo, pusakare ise nie ana i sakarusla ke duniyai ye kiamat <hesitation> mtama ohuwese ahaese tapi harus si saka e, seme. Jadi wanasam sama makangyae. yale seino usa makang sa inati nawana ruem, au ulang heru saka ruem. O an an halafino pake pakem pakehana, nawaana lowem. jadi amane ahiyate rido wana inate roe, usaka re isa kalu bua umsakaru mesa ilau, ilau duniyai ye kiamat teriem. Ehu eru ropalare reine o lama. sarane rolama rua tayare isilam taya i terima, ehu ata. Atare ise isakai roeroe lo sebab rise patau ohuoru palale. Jadi remesa ye pelutu mata mesa nai bisai i saire, bisa ni tetui na me ela'e nai tarima sou hutuwai me sana elai ni pata'u. se me, jadi wana nati, amane reisa nautetelu uwemteriye, himtei lai rua sa'adati re isam na keu keu nam manannaeru nasakana ru eu pasol, mo kalu laum keu keuhueru mananneru taam sa. man an malahiniya um an an pakeyana <noise> Amana re isa nautetelu uwemteriye, himtei lai rua sa adati re isa nam keu keu nam manannaeru nasakana ru eu pasol, mo kalu laum keu keu weherum manannaru taam sa, man an malahiniya man an pakeyana <noise>